ऐसी से हम अपने रूम को कैसे ठंडा कर सकते हैं, इसे हम देख सकते हैं। इसमें एक प्रकार की गैस डाली जाती है, जो रूम को ठंडा करती है। ऐसी, बाहर की हवा को अंदर आने नहीं देती, और इसी प्रकार से यह रूम को ठंडा करती है।